Juønè bahâ jáhã zianã iâ juoà manâ jahà laã zianã bahâ çíã ðanã juhà zainã eeå ziaã juaà iã lùã tsóâ tsøã çonê jnanhà eeå guioå jeeê çuuã ñanã janhå tsøã çíã nionê zianã tsøã manã janhå janã gónâ láhå tùh gónã çíã çounã nainå guiaã manã tahà zoúnâ çíã çúhå çuuã iâ laà dehâ iã jonã nénå tsóâ tsouã iâ nainã guiaâ ðùnâ çíã nénâ iâ nainã nionê çuuhàs çuuã janê raã jonã bahâ ðùnâs iã jmaønå nonê laã jonã bahâ lùã laøê lùã laihà jáhã nénâ lùã mønâ taã siâ guioå tsouã çuuã ñanã oå mønã tøê taã siâ toúâ tsouã guiohàs iã jonã ðùnâs tsúà jáhã lánâ bahâ lùã jenê jnanhà láhå jøè jmaønâ iâ laà menê iâ jouà laã síå juøå jnanâ ñanã oå çoè iâ tionhà tsouã tsaã jauà bahâ jáhã nénâ bahâ lùã mønâ tøê jiúhã jnanhà chíå juøå iâ nainã áhã nénâ bahâ lùã jeeè jnanhà chiã tonhâ leínà ninê tsøã leínà sùã ninê tsøã çuunå tsøã tsøã juaà nénâ lùnã janã janã jáhã. Tsøã siã tonhâ liónã ronà taã tiánã ñanã juønè chiâ tonhà juøå laã guiohà jnanhà ñanã cháâ tsouã nionê ziaã mønâ tóhå tsøã íã tsøã jauà nénâ iâ nainã nionê çounhà çaâ auà meinhà ñanã ziaã mønâ tøê ðùnhã tsøã çaã auà søã søã çanhâ mønâ tøê raâ çuønâ çaâ auà iã jonã tsøâ jauà nénâ bahâ lùã jáhã tsøã lùã ðùnâ iâ nainã iâ jouà laã tsoå tùhå joà guiohà jáhã jáhã ziáhã nénâ nénå juhà nénâ jáhå taã guionê jnanà líã juahà jnanà íà ðùnâ iâ nainã taã tiánã juhà çóhã laã pahâ jauà ziaã iã søã íã nainhå touã pahâ tsøã çáhã jonã janhà jánhà juhà nénâ nióhã çiáhå tsouã touã jmónâ tsouã eeå çióhå çounã ðuinà çiáhå tsouã touã laã tùhå iâ aã tùnã tsoã jáhã nénâ guahå taâ bahâ líã janhà tsouã juhà nénã nonê janê laã jonã pahâ ðanâ nonê juáhã tsouã guionhâ ðanâ nionê juáhãs zainâ nénå guionhâ taã tiánã pahâ zainâ nionê çonã nenã pahâ manã naunè jnanà tóhå joà guiohà jáhã tsøã tonhâ iâ nainã nénâ tsøã janhå tsouã iâ nianã çíã bahâ ñanã tsøã jauà bahâ nionê iã jonã lùã nenå taã tsoã juaà nénã çonhå tsouã guiaâ manø tahà laùhå jniánãs jánhå taã tiáã tsùã tsouã çúhå lùã huiaâ iã paùhå çaunå jonã ñanã taã reã jníanã <hesitation> æê tsøã nionê. Liáhå jøè nionà tsøã jonã laã jlaå çinhà jniánã iã jonã taã zoúnâ tsouã.